Oravidõl om hariligult kas koskil puuõõnõh vai sarnatsõh kotussõh väikene pesä, kos näil om talvõl küländ lämmi ollaq. Ja sinnäq nä kogosõq sis hindäle egäsugutsit kukkõ ja pähkmit talvõs süümises.